तुक सदीत कसा कैतां मका हसोपाक जेवकतार मी रडांग असतं किवा माज्या कयाय भिंगसाईलला अस्तां तेव्हा। मका जेवा खूब तिडक येता तेव्हा तूं मका कासो समायतां। मका गरज असता तेव्हा तूं माज्या खातीर कासो धांवन येतां। माज्या खातीर तूं खूब काये काये केलां पं मी ता केवट इसारचें ना मका सदीत तुजी याद उतरली मागे मी खैंसराय असानां।